Karazan̈a sôsy: lasôsy tômaty, sôsy bôlônezy, sôsy blanshy, sôsy kremo, sôsy ino koa zen̈y? Irô sôsy vinaigrety àby io koà, ià!